كل فرد من أفراد العايلة عنده حق باش يختار هكاكا هوا الواحد يعيش كيف ما نحب أنا وهما ما عندهمش حق ولا نعيش كيف ما يحبوا هما لا لازم كل الواحد عنده اختيار أنا نحب نعيش في صفاقيس نعيش في صفاقيس أنتي تحبي تعيش في تونس برا طلاع تونس.